डेनमार्क के संस्कृति में आधुनिकता और इतिहास के बीच एक बहुत सुंदर <hesitation> संतुलन लाउकला। इहाँ के संस्कृति अइसन बा जौन प्रत्येक समुदाय के भावना और हर माने के बीच समानता के बहुत अधिक महत्व देले। इहाँ के संस्कृति में कला, साहित्य और एकरे साथ-साथ परंपरा के भी बहुत सुंदर मिश्रण लाउकला। इहे सुंदर मिश्रण डेनमार्क के जीवन के समृद्धशाली बनावेला। एहाके मनई बधी से पढ़ल लिखल तथा खुले विचार रखे वाले मनई के रूप में पूरे दुनिया में जानल जाले। डेनमार्क एक अइसन देश हो जहाँ अधिकतर मनई ईसाई धर्म के पालन करेलें।